Miankina amin’ilay karazana vahiny horaisiko, raha toa ka namana moa izany dia mety tsy miezaka mikarakara sakafo <hesitation> avo lenta be aho fa miantso an’ireny mpanao sakafo vita vetivetika ireny dia <hesitation> maka sakafo izay zakan’ny volako ary ampy anay dimy. Raha toa kosa ka olona <hesitation> manana ny maha izy azy ilay olona horaisiko an, olona <hesitation> mety hoe mpampiasa ahy na sahala amin’izany dia <hesitation> jereko aloha ny sakafo misy ao an-trano raha ohatra ka misy azo hafanaina ohatra ny ambin’ny sakafo nohanina teo aloha. Na <hesitation> raha toa ka tsy misy izany dia mividy mofo aho asiana fangarony amin’ilay tena tsara amin’ilay izy dia <hesitation> iny no hifampizarana miaraka amin’ny vahiny.